Fi yom wahid annas ligo lom mufta wagi almuftah da kan bigdaru bifukku be ayyi bab kula, annam alliga da gaal ill bishiu minna be mal kateer, ha khaddaminnassultan kan ligot khabar dadda jo karabo haw galo lel mufta da inta sarakta hanassuldan bas, arrajil da akhiran da bilhallaf gaal.